La gny seza koa i e la manahaky ny latabatsy avao fanaky atragno ao i io fitaova oenty tegna mipetraky mitoboky mapitoboky zaza mapitoboky ny voditegna